saka ñuu ntiu ra intontua tío´ko ya tío´ko kuatyi tío´ko tuun yanu ta ntontiu isiantiu into takuatyi into koyo ña yu´u na koyo ixtali a ntakumiaa yasintiu kuu ntayuntiu ra koyo´ara in núu va´a tatyi ko nakuiyo kò´o yo nto ka isiaa koyo ra koyori vasiari satuturi nahua kumi ña yu´u na kuatyi a mee ná sianu koyo ra ña´ha vasiari satutu ri kua´si ri ñaa nii ri sitaku ri isiari tyu yanu siantiu kuenta sinintiu ra santiso ri nahua hua ntisori mia´ña yutyi ña koyo yu´u takuatyi ka satutu ri kuaasi ri ñaa ña´ka ntatari isiari